راح أكتشف كيف الوضع بيكون في المستقبل لمدة أسبوع، أجوم أسوي وأجمع المعلومات اللي أريدها علشان أخد قرارات ذكية في الوجت الحالي، عشان يكون عندي فرصة تخطيط أحسن.